सऊदी अरब को इतिहास के क्षेत्र की धार्मिक और राजनीतिक घटनाओं से गहरो रूप से जुड़ो भाव है। उन्नीस सौ बत्तीस मा अब्दुल अज़ीज़-अलसौद ने नेज़द और हिज़ाज क्षेत्रों को जोड़कर सऊदी अरब के रूप मा एक नयो राज्य स्थापित करो। ए राज्या इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थानान मक्का और मदीना को घर हतो। जिसे एको धार्मिक रूप से एक विशेष स्थिति प्राप्त भई। सऊदी अरब के इतिहास मा तेल की खोज उन्नीस सौ अठ्ठाईस मा ई देश ने करी। और एक वैश्विक ऊर्जा शक्ति बना दई। तेल की समृद्धि ने सऊदी अरब को अत्यधिक धनी बना दओ। और दुनिया के अधिकांश देशन मा एक साथ व्यापारिक और राजनीतिक संबंध स्थापित कर दये। बीसवी शदी के अंत मा सऊदी अरब ने धार्मिक उग्रवाद, आंतरिक राजनीतिक असंतोष और गृहयुद्ध जैसी समस्याओं को सामना करो। लेकिन सऊदी शाही परिवार की शक्ति और इस्लामी सिद्धांतन को प्रभाव एके एक स्थायित्व बनाये राखो। सऊदी अरब की आर्थिक और राजनीतिक के नेतृत्व में सत्ता को केंद्रीकरण पर आधरिक हेगो।